<noise> Karazan’ny raha manjary ohanigny zao mangitry nefa bô tsy àry nohaniko zaigny fô reniko magnitry zaigny tenin’ôlo mitantara, ôlo mitantara, de bô teko oanigny zao ôhatra masalà a, paprika a, magna faniriagna te ihinagna zah, te ihinagna zaigny koà zaho. Satrià reniko zaigny ny lazany tsara ozy olo e, magnitry zaigny ozy olo.